شفت مرة سحلية غريبة جدا بالبر. كان عليها ألوان غريبة، وكان <hesitation> كانت غريبة الشكل والمنظر. وبعد شفت عناكب، عنكب كان كبير وايد، وايد حيل. كان جميل جدا في الصحراء وفي البر.